Ndiajá kó nanán kani ininró nakuininró lakuvá'a nró kutí ñaxhí ho o on <hesitation> arrependir nró kikuinriró já kakananró kuakananró chí kui ñá nrios ná nanyée jo o nrekú kuan nonró.